Lafa tegna zany te hande raiky amin'ny firene vahiny any, ny raha tsy maintsy atao voaholany da mila mianatsy ny momban'ny kolo-tsay sy ny fitsim-piarova amin'io firene io, bakeo tazomina ho azo antoky ny zava-tsarobidy ary tsy azo aseho harem-pahaiza. mandeha amn'ny finday feno herin'aratsy e da zaray amin'ny nama na ny hava ny drafitegna